अगर आप मन के भी काली मिर्च पीसना है तो ओला सबसे पहले मशीन में डालो। फिर मशीन में ब्लेड ओला काटते जाहि और महीन पीस देही। ये प्रक्रिया तब तक चलेल जब तक काली मिर्च ला पीस नि देही।